La lan tala la kocina la tarono gonlo o kara llena kadiki gon nu bich ti xnedech ni sa loi nichuna llena no nuna lasa tux chilagonan no nisano gon orta ku na loi ochina kara llena kara no ko onu ochina kara she tila gon na o law xina xix ila llita maw o law pastel onlle na kotima chinade chilante on tu bllinllon ni walo llena kootch la.